Ekyanyenkya nkira kunywa amajaani obundi nganywisa omugaate ogu nkuba nguzire nka ha duuka rundi obu nkuba nyinemu nk'ebyokulya birairemu bikamukire nk'emihigo rundi ekitakuli nsobora kukinywisa amajaani ago rundi otwizi

Ebijuma eby'enzaarwa omu Uganda ebirukunulirra bitayongiiremu kintu kyona kandi ebitwiniire omugaso nibyo binu amapapaali emiyembe enanaasi ebyenju apo n'ebindi n'ebindi

Tulinda omuswija gw'emibu nitubyama omu katimba k'ensi k'emibu rundi k'ensiri nitwihaho amaizi agatwetoroire ebis ebiigaana n'okutemerra ekisaka ekyetoroire eka yaitu

Kikuru muno kwegesa ensingantu ha kahuka k'omunywererro habwokuba ensinganto nizo mango abaana banu kakuba barwara bakyali bato nyenkya ntuba tutaine ihanga ntusemerra kubeegesa oburwaire bunu obu burukukwata tuburukukira nooyomeera nabwo obwire bwawe bwona obu orukumara mu nsi nukwo basobole kwerinda bakaikara bataine burwaire bunu obu bakunihira kutunga amaka gaabo babanze beekebeze

Obu nyehurraamu oburwaire ngenda mu irwarro ntunga obujanjabi

Omusaija kuswera abakazi baingi rundi abasaija baingi rundi omukazi kuswerwa abasaija baingi kilumu kirumu obulemeezi habwokuba noosanga oburwaire bwayeyongera enturukya neeyeyongera kandi entaahya neekeeha

Enju yange ngirinda kurungi kwikara neeyera mu kurabira mu kugisiimuura mu kugisingorra kwihamu oburofu obuba obulimu kandi n'okwetantara abaana kurora baazanira aheeru

Obwomeezi bwange nkira kugonza kulya ebyokulya byaitu eby'enzaarwa oburo na feerinda ntondoora ebihimba byange mbicumba mbihonda ntamu amagita g'ente nguleka omukubi gufuka ncumba oburo nyikarra n'abaana bange tulya oburo mpurra nsemeriirwe muno habwokuba nikyo kiihuro kyaitu tulya nka Tooro

Abaana abalema tubayamba habaho ebintu ebi bakozesa mu kusoma eb abaana abaine ama abaine ekizibu ky'amaiso obutarora abaine ekizibu ky'amatu okutahurra abakugendera omu bugaali habaho ebintu byabo ebi bakozesa omu kusoma

Obu ndukuba ntakarugire muka mu bwire bwa nyenkyakara mbanza kusaba mara abantu bange mbateekaniriza ekyanyenkya abaana balya bagenda ha isomero nukwo mara ebitungwa byange mbiheereza eky'okulya mbiheereza n'amaizi nukwo nanyowe ngenda ha mulimo gwange

Eby'enyegesa biyambire muno rundi bikurakuraniize ekiikaro kyange biti mmh abe abaana bbasomere obusomesa baadokita baanaasi abandi beegere emirimo eyindi nk'ey'obulimi so ekyaro kikurakuraine muno

Abalimi mu kicweka kyange bafuuhirra nibakozesa emibazi ei baguzire muu maduuka g'emibazi ye y'ebu ya ey'ekutunda emibazi y'obuhuka kandi abantu kukozesa bajunga etaaba bakozesa hamu n'iju kurora baita obuhuka obu kuba burumu kulya ebirimwa byabo

Abaana b'obwisiki b'ekicweka kinu nibasanga obulemeezi obw'amaani muno okuruga mu bantu abakubatalibaniza rundi abakubateekamu ebigambo ebigumangaine nka okutunga amaka rundi okubasikiiriza kubateeka omu bikorwa ebi batakahikire kukora

Omukazi owaarukwonkya naasemerra kulya ebitooke n'ebihimba akahuuta orugabu akanywa obusera bw'oburo akasoma ebyenda nukwo asobole okutunga amata mu mabere ge

Abantu ab'omu kicweka kyange emirimo bakora kutunga sente kwokya amakara kwokya amatafaali kwombeka kusomesa n'okulima

Abantu nibasobora kugura pikipiki rundi kukozesa pikipiki ez'ibanja nibasasura mpora mpora kandi motoka ey'ibanja tekizire kubayo kandi n'ekindi abantu b'omu kicweka kyaitu munu eby'obusuubuzi byabo bitaito nikyo bakukozeseza pikipiki n'obu n'obugaali kandi n'enguudo zaitu ez'omu byaro zibi

Abazaire baine kubaza n'abaana baabo bakabasobororra ebibi ebiri mu bikoosi ebibi kandi bakabooleka n'ekyokurorraaho ekikuruga mu bikoosi ebibi nk'okuba musuma kugwa iraru n'ebintu ebindi ebitali biru

Sente zookweyohoza nziyambaho abakazi mu kweyimukya nk'omu bbiizinesi habwokuba sente ezo ziba zitaroho orwanju orw'amaani kugamba ngu zisemeriire zigarurweyo nkikonyeraho omuntu kusangwa yayeyombeka mu kasumi kataito

Abeebembezi ab'amadiini bakozere omulimo mukoto muno mu kicweka kyange beegeseze abantu kukora beegeseze abantu kusaba kwirra haihi na Ruhanga beegeseza abantu kworoberangana n'okworobera Ruhanga n'okugonzangana

Obu nkuba ntaine sente ezirukumara kusasurra abaana bange fiizi ningenda ha isomero nimbaza n'abakuru b'isomero nimbasoborra nkooku nyemeriire mu bya sente rundi omu by'entaahya yange basobole okunyikiriza nukwo abaana bange basobole okusoma

Obulemeezi bw'abaana b'obwisiki bakutangatangana mu kiikaro kinu nubwo ngu obu bakuba bali mu nsonga zaabo z'ekikazi rundi bali mu kwezi tibakuheebwa kurungi ebikukwatwa by'okukozesa kuruga mu bazaire baabo

Mu byaro byaitu abantu abakuru ntusemerra kubatamu ekitiinisa omu mulingo gumu rundi ogundi kutabaamirra kutabaza nabo tuhangalikirwe kubainamira n'okukora byenyini ebi bakuba baturagiire obu bakuba biri mu bulyo

Amasomero gasemeriire kuba nigatendeka abeegesa beegesa abamu kurora nibasobora kuba nibeegesa abaana abaine obulema obundi n'obundi amasomero ganu gasemeriire kuba nigaleeta abeegesa abaine eby'obulema ha mibiri yabo nukwe n'abanu abaana abaliyo nibaimukiramu abalema nabo basemeriire kuba nibarorra hali abo abeegesa aba baine

Ekikukira kuleeta butandwa ha nguudo haroho kupakira muno abantu enguudo kuba mbi n'okwiruka muno kw'abavugi

Mu kicweka kyange mbalinda ebimera byabo bitakwatwa endwara kulibwa obuhuka nibafuuhirra kutandika ha kubanza mpaka ha kumalirra nibakyafuuhirra obuhuka nubufa n'endwaire tizisobora kukwata ebimera byab

Abantu b'omu kicweka kyange batunga amakuru garukugenda omu maiso mu kicweka kyaitu kuraba ha rriidiyo ha tiivi kandi obwire obumu n'obumu amabbaroha agarukuhandiikwa gakahanikwa omu mihanda

Obu nyehurraamu oburwaire ngenda mu bantu ab aba abasemeriire aba abas abasemeriire kunjanjaba nka ba dokita nukwo bankebera barora ndu nyine burwaire ki rundi nsemeriire kuyambibwa nta

Abagurusi n'abakaikuru nibasanga obulemeezi bwingi omu kicweka kyaitu abandi abaana baabo bakabanagaho bagenda abandi nk'abakaikuru noosanga abaana bakabaleetera enfuuzi baazibanagira aho baliyo nibabonabona nazo nibaserra n'ekyokulya batarukirora na habw'eki nibatangatangana obulemeezi bwingi

Eki nikyamba okukanyisa omuhendo gw'abantu omu Uganda kandi nikyongera nikireeta ekibi nka okujanjaaza endwaire nka kagingo siliimu

Nibisiisa okwega kw'omwegi habwokuba naaba atakyagenda ha isomero okusoma ebi bakusomesa amalirra naaleka okusoma habwokuba naaba atakyamanya ebi okusomesa

Sente ezirukwohozibwa nizikoonyera abakazi mu kicweka kyange kurora baatandikaho bbiizinesi habwokuba nizigarukayo mpora mu bicweka cweka batarukubapapisa kandi nizii hwaho n'amagoba mataito

Obu okuba otaina sente zikumara kusasurra abaana fiizi habaho looni nooyeyohoza mu baalooni abakwohoza sente n'ogobesa noosasura sukuuli fiizi omwana naagenda ha isomero

Omu ka yange ndinda ebisoro nk'embuzi empunu kandi obu mba nindunda ebisoro binuuna nimba nimanya nti hanyuma yakyo ninsobora kutwara ebisoro binuuna nimbitunda ninyihamu sente ezi nsobora kuba ninyeyambisa omu ka yange